So ko tawi aɗa yiɗi feewjude laawol njillu fooftere, a ƴeewan holtoon njiɗɗa yahde, ƴeewa no foti gure ngoni e nokku o, holɗeen gure potata dartaade, fooftaade, e salminoyde, ñallude, malla ƴeewde ɗoon geɗe ɗe njiɗɗa yiyde.